Jirǝ wǝ mɨ pirɛŋ pǝlɨ mǝkpǝŋ wǝ ŋ kǝŋ pɨmɨ ɨŋkinɨŋ wɔɔ telesa ŋ kpɛlɩ mɨ rɨ gukpǝ wɔɔ kǝ wǝ née yee aloo aloo tugbajasa wɨ kpɛlɩ mɨ rɨ gukpǝ wɔɔ kǝ wɨ lǝǝwe? wǝ ŋ tiŋwɨ la nyɩ tugbajasa wɨ kpɛlɩmɨ rɨ gukpǝ wɨ ri rɨ <hesitation> tele ŋ nǝǝwe wɨ wǝ yǝfɨyɩŋ nyɩŋ enyipǝ rɨ mǝrɨwe kaamɩ tɨrɛ ya wɨ láa jɔ rɨ firɛŋ wɔɔ o lóo korǝ fɨ <hesitation> tusa naawɨ lóo okolisa ǝ fɨ ayɔrɨ ŋwɨ wǝ ǝlǝ fɨ alayɔ we anyɩŋ yawɨ lée yee acʊmayǝ wɨŋ mɨ lɔ. <hesitation> ee finiŋfi o lóo kora lɔ mɨŋ boronikŋɖǝ mɨŋ <hesitation> Togo la fɛrɨŋfɛ o lokoramɨ nyɩŋwɨ saŋɖǝ wɨ tusa lǝ mǝrǝ telesa lǝ mǝrǝ. telesa lǝ mǝrǝ wɔɔ leŋkpe olokoreyee tɨrɛŋ kǝ mɨŋ saŋɖɨ rɨ <hesitation> ɛŋtɛrɨnɛtɩ lotuisa wɔɔ wɨlo ɖo me lée yee tɨrɛ wɔɔ anyɩŋ anyɩŋ wɨlǝ wɨla <hesitation> leŋkpe o lóo koranyɩnɩ rɨ mǝrɨwe kɔa ɩyɩŋ opuwe apɨ lée otui wɔɔ wʊ wayanyɩŋ rɨ mǝrɨwe turuŋtu yawɨ láa jɔ olokoranyɩŋ wʊ mɨŋ tɨrɛ wɨla jɔ rɨ firɛ wɔɔ a láa nyɩŋ wʊ. tɨrɛ wɨla jɔ rɨ Togo a láa nyɩŋ wʊ. wǝ mɨŋ Togo lo mumuŋyi la láa wɛlɩ keo o lóo koranyɩŋ ŋwɨ rɨ mɨrɨwe. wǝ mɨ pii ǝkǝ pɨmɨ ɨŋkiniŋ wɔɔ wǝ mɨŋ lǝ yokoranyɩŋ Togo lǝ mumuŋyi rɨ mǝrɨwe wǝ ŋ fɨ <hesitation> tusiwǝ wǝ ŋ si ŋ́ si mɨ teleye wǝ noto wɔɔ mɨ piiye ŋ nyɩnɩ. nyɩnɩ kǝ lo mumuŋyi nya náa wɛlɩ wǝ ŋ ceke ŋ ekiniŋ oo jeece tusa wɨ láa wlɩ. wɨ ri tɨrɛ kanyɩŋ enyipǝ pɨ láa wlɩ rɨ mǝrɨwe paa enyipǝ pɨ láa wlɩ rɨ mǝrɨwe wɨlɨŋ yi eliŋyi ko kekefi mǝrɨwe wirirɨ tɨrɛ wɨ la cɛkɛlɛ kpekperee kanyɩŋ pɨ láa zaŋwʊ pɨ láa zaŋwʊ rɨ dutunuŋɖǝ lǝ mǝrǝ kɔa <hesitation> wɨ wɨlo <hesitation> tuwɨlokoreyee maŋ ayalayɩrɩ wɔɔ la vɔɖǝ láa cɛkɛlɛ wɨ rirɨ rɛ anyɩŋ wɨkpaŋtuisa mǝǝyǝ paa mɨŋ eleke ǝlǝ ǝlǝǝmɨ lö gukpǝ wǝ eleketi a láa yɩrɩ wɔɔ anyɩŋ turu wɨla taarɨ lǝ fayɩŋ anyɩŋ osusupue ere wɔɔ pɨla taarɨ a mɨ amɔŋtɩpɩrɩ leŋkpe anya faa wɨ ponu wɨ teeri kǝ e lée ti akpaakpa nuŋtumu mɨŋ vǝnɨŋ pɨle yeemɨ la tɨrɛ we eti omuroonu akaapi wɨ loo poŋ wɨlo ɖo nyirɩŋnyi ŋ fuu ŋwɨ ŋ tɨnɨ tɨ no gukpǝ kiniŋ ye yǝ mɨŋ yɩrɩ kɨ ŋwɨŋkpe mɨŋ yɩrɩ kɨ vɔɖǝ jkɛlɛ goonu ŋwɨ.